أهم حاجة الأول إن انت تشوف حجم الشنطة قد ايه ، بحيث إن انت الحاجات اللي هتاخدها تكون على قدها ، تاني حاجة طريقة برضه إن انت تحط الهدوم وتحط اللبس بتاعتك في الشنطة بتفرق وأكتر طريقة عرفت إن هي <hesitation> كويسة اللي هي طريقة انت تلفها بشكل دائري ، بتاخد مساحات أد- أقل